Raha za manokagna alongany mbola tsy nampiasa four micro ondes fa juste hoe cocotte fôgna. Karahan'izay ny fandrahoagnay sakafo. Fa resaka micro ondes zagny za mbola tsy nampiasa dia tsy haiko hoe ino zagny le raha afaka hazavaigna mahakasika an'izagny.